والله ما فهمتك قاصد شنو بالحتات الزرتها في الفترة الأخيرة دي ، هي بلدان ولا محلات هنا المهم كان للبلدان الواحد لافي كتير في الدنيا دي. لكن هسي هنا في الفترة الأخيرة دي مشيت المستشفى ماشاء الله تبارك الله حاجة عجيبة خلاس نظام و نضافة و ترتيب جميل خلاس ، حاجة تفتح النفس كل شي مجيه جيهة تمام و كل العلاجات متوفره و الدكاترة و الممرضين ما شاءالله تبارك الله بيهتموا بالزول اهتمام شديد غايتو حاجه سمحه خلاس تخلي العافيه ترجع لك براها تاني ، مشيت مدرسة الولد قابلت الاستاذ هناك هناك شفت المدرسه كبيره شديد ومقسمه كويس وبعدين المدرسين طيبين بيهتمو بالعيال اهتمام شديد بقروهم قرايه كويسه غايتو المابينجح فيها ما اظن بينفع في شيء تاني